बर्तनों मा चमच वेगे सूप और दही खाणू थै। कांटा वेगे सलाद खाणू थै। पास्ता खाणू थै। चकू वेगे कटूण चॉप-स्टिक वेगे नूडल्स खाणू थै। छोटा टुकड़ा खाणू थैह